<hesitation> E fampesa gne demokrasia aloha raha tena oe ampiarina tena oe tena izy de zavadehibe ary tena aradalana hoagne fiainagne vahoaky satria i demokrasia zany fafantarako anazy de oe maro anisa zany oe vahoka zany gne tompogne fahefana e voka maro tompogne fanapakevitry fa mampiasa fosiny gn'olo mitondra ze fahefa omegne vahoaka fa indraindray zany izy io ararotinle mpitondra fosiny oe tenenina le demokrasy fa sy hazaina sy ampiariny.